Sifuri, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, <noise> nane, <noise> tisa, kumi, kumi namoja, <noise> kumi nambili, kumi natatu, <noise> kumi nanne, kumi natano, <noise> kumi nasita, kumi nasaba, <noise> kumi nanane, kumi natisa, ishirini, ishina moja, ishina mbili, ishina tatu, <noise> ishina nne, <noise> ishina nne ishina tano, <noise> ishina sita, ishina saba, ishina nane, ishina tisa, tharathini, tharathina moja, tharathina mbili, <noise> tharathina tatu, tharathina nne, tharathina tano, tharathina sita, tharathina saba, tharathina nane, tharathina tisa, arubaini, arobana, arobana moja, arobana mbili, arobana mbili, arobana tatu, arobana tatu, arobana nne, arobana tano, <noise> arobana sita, <noise> arobana saba, arobana nane, <noise> arobana tisa, <noise> hamsini. <noise>